<hesitation> karazagna cookies zao ai, <hesitation> misy zao ai le biscuit leha mamy regny ai, <hesitation> ohatra zao <hesitation> le dix huit petits beurres a, bis côcô, <hesitation> de misy koa le biscuits leha masigny ôhatra hoe salto regny, de <hesitation> misy koa biscuits leha misy crème ôhatra zao miam, bôlô, kremy, de <hesitation> gouty regny, ohatra hoe gouty sablé zao ôhatra.